<noise> <hesitation> Raha hoe <hesitation> lera fandriàna androandro alina zany zany a <hesitation> raha aminahy zany a akeo amin'ny v- am'valo akeo zaho mandry a de zaho mifoha am'telo de <hesitation> à peu près- eo ho eo amin'ny adiny fito akeo zany zaho ma- mandry ma- de raha ohatra hoe fandinihako anazy nefany a raha ohatra tegna normal tokony adiny sivy akeo torimaso zainy vao normal ny vatagnanahy.